Raha ny hevitragnahy magnokana mety akeo amin'ny arivo akeo a ny karazagna fizakagna misy amin'izao tontolo zao satria raha ohatra zao hoe aketo madagasikara manokana foagna de efa magnana fizakana maro be nefa zay aketo a firenena araiky de karaha zany ko ohatra hoe Afrika, Amerika zany ohatra hoe samy anglais nefa samy magnany fizakagny.